Muting musilay éni ucaméén bébang mo piyo jambi mukajéén, aw bétaas mo jaraam muséét nuŋaar mo ubang tiin taan numimé mawoyé jambi gasupee gugoor mo wala nuhoméén garuus nuŋaar mo uyís do, mujuhé mulako piyo bakajénut. Oli babé mé inja ukaan mémé nuju ubang muting piyo imbi uŋamo nusiil